labo-labo ni hewan yang menurut sayo tu unik, dio caro dio cari makan, itu dio, dio menggunakan jaring dio kan, dio membuat jarring dio tu lewat aek liur dio, jadi di bikin nyo sedemikian rupo, itu sampek bentuk kayak jaring jadi kalua misalnyo ado seranggo yang lewat disitu kan, nyangkut lengket gitu, nah disitu lah caro dio nyari makan.